Manahaky anizao moa ñy kolotsay an'Italy añy e: -Rozy ao mañaja ñy lilin-draza ro magñatanterake ñy soa-toavy nengany ñy razan-drozy, taminy ñy taranaky afara ;añatiny zay ao ñy fañajà ñy fiarahamony; misy koa ñy raha kanto aminy ñy literatiora, ataon-drozy aminy ñy lilin-drazan-drozy, ñy fanaovan-drozy ñy Théatre zay ;misy koa ñy fety, ankalazan-drozy ao, ataon-drozy ñy lile napetrakiny ñy razan-drozy.